mango am na, kasiyaa am na, déem am na, xay am na, lenge am na, ndarkaso am na, nebedaay am na, goyaa goyaab am na, papakaaya am na, mandare am na, ak ban ak <hesitation> xay am na, dittax am na, soto am na, kaba am na.